O inomo has maluku mane yang paling tomagae manege okia sibi dema igo- igono sibi dema igo- igono mane ma proses jo sakai osi ma sibi josi josi <hesitation> <noise> josi ganu dema igono ma goro jo sakai ma moi ma batika kai jojaka aje okia gasi madei jo noa apalagi sibi sibi igono mane de kia de naoko kua kuning dema popeda amanege paling ijame sokomanege.